اقدم هواياتي هي الرسم في البدايه كنت بمارس الهواية دي وأنا صغيره. أفتكر إني كنت بحب أشوف والدتي وهي بتمارس الرسم، وده خلاني أبدأ أجرب بنفسي، كنت ببدأ أمارس الهواية بشكل غير رسمي، يعني كنت بستخدم أي أدوات موجودة عندي، زي الألوان القديمة، لكن مع الوقت بدأت أتعلم أكتر عن الهواية دي من خلال مشاهدة فيديوهات تعليمية، وده ساعدني أطور مهاراتي